जिपिएस कहलके ग्लोबल पोजस्निङ्ग सिस्टम अर्थात एक किसिमके नेभिगेशन प्रणली हइ । यहका मदत ति सटिक स्थान, गती आउ दिशा पता लगैनामे मदत कर्ता । जस्तेक कि हम्र मोबाईमे होइल, कारमे होइल, जहाजमे होइल, हवाई जहाजमे होइल यमने यात्रा करे बखत हम्रे दिशा पता लगाईक तहिन ठाउँ पता लगाइक तहिन आउ गती पता लगाइक तहिन <hesitation> जिपिएसके प्रयोग करती ।